Le alternative a la carn a pölu esi i fazöi, i ceci, le lenticchie e <hesitation> anche d'öu e <hesitation> pöi a s'pöl mangese la ën bel po dë pastasüita e tante verdüre